Yaw, a'mba kob dakwa koba ata gada ntanata tsavul kobs ma dok nga dè gèd kobma, a skwi ngod ndo <hesitation> a gid tskm ma dok nga dè gèd kob ma, kob madok halaw maka zhè koba ka ngush mana kwa kob ngaya zhè maka mana ka tawasa ba, ma ndikèk ka va bab kob sat maka halaw a gas kam tagada waika aa, nga tstsvula nga ngèlr ba nga ngèlr bab kob ma man daga vnka kalka maka, ahhaha zana ɓa zana ɓa nkalkama ay'yaw ay gas nga tsitsavul maba ka bi ska ka bab kob sat ka ayaw uhh zan dasa gwad'da a nga gèdè gèd ka, kè ka gwad kè? Tsavulsa da mbu'bi ba az na da tskwa ma n'tskwa tsavul kai tsa ahh a gad mana mbu'bi ba kob nsa za fdapa azna tèlè manok chama kob sa nènga fnga ngwèsh gudam a nga ngwèsh ma. koba zhè yaw daw ngaya zhè, buk ngaya zhè, zlè ngaya zhè tèlèlè kob smadok krtsa tv'zi gwazhum ngaya ay ma kobs n'fas maka yaw. Kwas ma bab kob ngadak ma kè china b'ɓè, a gadak nawa a gadak naw ba è gada ana daka a gèlka zlèr nènga ba, habba zana ngwada, a gwada vav ba zana ngwada, a drr ndo ba zana ngwada, ma zan ngwad mè'bi ka ndawa gèdè wa. ay kdi man kob ngaya ais ma kwada ka gva m'gri zhè tm ngaya kè gèd ma <hesitation> vav sat chèp kè gèd msta kada gwada gida'a zhigil digiya nghidè gad ha wa zana tsavul mana ngai da? Yaw a gas ma zana mbidiya ka, ka tsna bdè, tsavul zan ska tsavula mana zans kaikam ka rka ndun mbudowa dabb mana ngai wa, ay wa wud'nga, tsavulsat mai gwad sata, tsavun mlab digiyda ahah skwi man arai ma zana gwad gas kam nènga ngasa tsavul gin kladok, tsavul mana ngai man ka tsawa dabba sdok, tsavul ngai man tsawa dba sdok ka tsukwa tsavul ghid gin kla bka. tsavula mb'aa. ntsukwa ngas mè koban tsukwada a ndihi ta ngwèsh ma ai man zan ngwada tmaba <laughs> ta tsi ta ngwèsha gida ma, ta ngwèsh tsavul sm kob sdok ta ngwèsha gida ma kob sma, ay man kob ngaya biya ka gwad sa ba A china ba, ta tsna zba a pèt kètb ta chin skwa zba ai'ba aha mana sna gas ka nshwèn an kda dè arai a gada tsi tsavul nasa vama mka, mamaba ma mana mathi mas mana gwad manok ka, kin na zana zan ka ta ka tsna bɓa a tè gidè la'nga kwas wa wud nga, ndi ngidè, man ndun tawasa rai mana ngai sa, hai tsavul zan sa arai a gèda dèpa. ayau man skwi ngaya biya maba a ka kwad maba nzada fi m'ngaya mu wa gin kla duk gin ka, arai tsavula mana zana ndin daka va zhè a a a ndi mana arai gas man hud'dnkda gid tnga ta gada tsavula sa sb ndopa gèda umm mana na zan kam a gada mbdiya tsavul nasa umm tsavul nas ka ndikè mɗ? A gèɓa, ai ka gad ka wa wud nga è gèdè gèd gèri aya ai kwas mana dèpa sabi maba. Takwas mu ngaya kma ta padak map kai tsa, ktakwas mu ngaya hèɓ gina a ngaya kkam ka nd'ngaya blaw kir ta'mbk ma. ka nd'ngaya blaw kir ta'mbk kla da kun di man tsavul ngaya a dèw da bi ska cha man mblaw kir ta'mbk nènga ngwats mandi, ngwats mandi'aa nènga ba nènga ba a ɓish skwina a daina harahara kata. kalava ngasa kndu maka kdalali zhigèl ka kob ngaya ais kam. nwuf ngaya sabai nwuf ngaya za vati ka sabi kwatakwata ka nwuf ngay dch man kai ka, mana gas kam kob sa zhè t'gwazèm ngaya zhè skwi yam ngai ngèdè kè ba zhè, yaw mandal ngaya hawa gida kba a. mba ka plkana, naha'a do'wuya vna ntdok a kada ngul zlr ngaya vna ndo shika gid vava, a ka gwad gèri ba ndo chika gid vava, ai sm di man su ngaya bi sma dok ka mba ka gadama vati tva ndu bi, nwuf ba shiks bi, ka gwad ma tèkètèk ba ndihi tè wuf tpa bi, ndi mana wuf dad ndv sa bka sai sulèi.